Bënjúŋ cosan acum dí senegal ţí kar urasa o urasa amënjúŋar wël. Epëla cosan dí senegal ţí ací kanceep ná kayása. Ţí cosan njí manjakú undëţíj pëlaña ţí cosan: bëjánt cí, bëlabu, bëntaw, ukuf, unkub, ufúuţo, bëmoni, përe páay. Ţí injúŋar yaŋ bëliyëng bëlabu ná bëmoni wí mëmpee wun pëŋal. Bëlabu uncí këmbërinan mëntaw ná usúkar manjá kandee wël akayok. Bëmoni uncí aká uliyëk ubúu amënţú umënţun ajá uwáaţës ñaan uforësa ná pëñáak dí ulef.